ଆମେ ତୋ ହରଡା ଡାଲୀ କହାଓ, ଜବ ମସ୍ତେରୀ ଡାଲୀ ଖାଯେ ନୁ, କିଂଟର ଜଦୀ ମସ୍ତେରୀ ଡାଲୀ କରାଓ। ହରଡା ଡାଲୀ ଗଈ ଖାଯୀ ଦୋ ପ୍ରତମା, ପାନେ ନେ ତକ କୁଛ ସିଜାଈ ଦୋଭୂ, ଫୁଟ୍ତିଯ ଦୋଭୂ, ତକ ଗାଂଟୀ କୀ ପାନୀ ଗଈ ଦୋଭୂ। ତା ପର ସୋରୀଶା, ଜୀରା, ଫୁଟ୍ଯା-ଫୁଟ୍ଯୀ ତେଲ ଔର ପ୍ଯାଜା, ରସୋନ, ହଦ୍ଦା ଫୁଟ୍ଯା-ଫୁଟ୍ଯୀ କର ଦୋଗୀ। ତା ପକେ ଦୋଗୀ, ତା ପର ହେଲା ଜାଏଁ ଵୈଟ କରୋଗୀ ହୈ ଛଲା ବାରେ ଭାତ ଥୋନେ ଉନ ଡାଲୀ ଖାଯୋ।